<hesitation> කටේ දුගඳ එනවා තමා ගොඩක් විට <hesitation> මේ වගේ කෑම. මේ සුදුළූණු කෑවහම ගොඩක් විට එනවා. ඊළඟට ළූණු <hesitation> කෑවහමත් ඒ වගේ එනවා. අනික ඔය ගොඩක් මස් වර්ග <hesitation> මේ මාළු මාළු එහෙම නම් ගොඩක්ම අපි එහෙම කාලා ඉවර වෙලා එහෙම බලද්දි <hesitation> ගඳ එන්ඩ ඉඩ තියෙනවා. අනිත් එක <hesitation> බිත්තර වලත් ඒ දුගඳ එනවා නේ කාලා ඉවර වෙලා <hesitation> තියෙද්දී ඇත්තටම බිත්තර වලිනුත් ඒ දුගඳ එනවා. දැන් ලංකාව වගේ රටක අපි කරවල ඒ වගෙත් කනවා. කරවල වලත් ඒ මාළු, කරවල ඒ වල ඇත්තටම ඒ යම්කිසි දුගඳක් තියෙනවා. ඒක අපි උයලා ඉවර වෙලා වුණත් අපි කෑවට පස්සේ යම්කිසි දුගඳක් කටින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> ඒ වගේ කෑම තමා ගොඩක්විට මේ මුඛයෙන් ගඳ ඇති කරන්ඩ හේතු වෙන්නේ. <hesitation> ඔව්.